ମନେ ଅଚ୍ଛୀ କୀ ଜେତେ ବେଲେ ତୁମ୍ହେ ମୋର ମତେ ତୁମ୍ହରା ସପ୍ନା ଭ୍ରାମନା ଵିଶଯାରେ କହିତେ ଲାଊତର ହାମୂ ଆଉତମେ ଜାତ୍ରାରେ <hesitation> ଭ୍ରାମନା କରୁଠୀବା ବେଲେ ଗୁପଚୂ। ଚାଟ, ଐସ୍କ୍ରୀମ, ମନ୍ଚୁରେନ ଔର ଦୋଲୀ ଜୁଲିବାରା ସପ୍ନା ଦେଖୀ ଥିଲୀ।